<hesitation> karazagna kiva zao ai, <hesitation> misy kiva gasy, <hesitation> de misy ah chien de salon, de misy <hesitation> Bergé allemand, de misy <hesitation> bulldog, de <hesitation> misy koa o <hesitation> golden retriever, de <hesitation> misy koa o <hesitation> chitsou, de <hesitation> misy koa o <hesitation> cavalier king Charles espagnel, de misy koa o <hesitation> coton de Tuléar, de misy Alon malgache.